نعم، الفن يحسن بشكل كبير. أولاً، يعزز الإبداع والتفكير النقدي بين الناس. إنه يفتح <hesitation> أبواب للتعبير عن المشاعر والأفكار بطريقة مختلفة. الفن يوحد الناس، سواء كانوا فنانين أو جمهور، ويخلق مساحة للحوار وتبادل الثقافات ويعكس هوية المجتمع وتاريخه.